أول شي لازم أكون منفتحة وبادئ بالسلام عالناس في الأماكن العامة إذا كنت في مكان جديد أشارك في الأنشطة المحلية يعني مثل الندوات الفاعليات المجتمعية أبحث يعني مثلا عن هوايات أقدر أشاركها مع غيري رياضة جراية إذا لجيت ناس عندهم نفس الاهتمامات أشاركهم.